ٹرسٹ مطلب ایک دم سٹرونگ یقین۔ اگر آپ دوست پہ ٹرسٹ کرتے تو اس کے ساتھ تم رات میں دو بجے بھی اول سِٹی کے چھوٹی دکان سے چائے پینے چل جاتے۔ بِنا سوچے سمجھے دوست بول دیا: بھائی، میں آ رہو۔ تم بولتے کہ ہاں، میں بھی آ رہو، چلو تمہو کہیں بھی گھومنے چل جائیں گے۔ فیملی کا ٹرسٹ اور بھی ہیوی رہتا، اماں بول لیے: بیٹا، کھانا ریڈی ہے، تو دل میں شانتی ہو جاتی، ایک دم سکون رہتا۔ کھانا بن گیا، کہ تیرے بھائی بریانی یا دالچا ملتا، یہ ٹرسٹ ہے گھر میں اصلی، یہی سکون رہتا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، ٹرسٹ ایک دم گلاس کے جیسا رہتا۔ کانچ کا گلاس ایک بار ٹوٹ گیا تو چپکانے میں چپکانے کے بعد بھی کریک دکھتا۔ اور حیدرآبادی لوگ بولتے: بھائی، دھوکا دیا نا، روڈ ساو توڑا نا، رت کرا۔ ایک بار دل توڑ گیا نا تو بندہ پھر سے ویسی یقین نہیں کرتا، سمجھا؟ سمجھے؟ حیدرآبادی زندگی پہ ٹرسٹ ایک دم بریانی کا سالٹ ہے، اگر کم بھی نہیں چلتا، زیادہ بھی نہیں چلتا، پرفیکٹ ہونا۔